أسبوع الى الوراء؟ اي، يمكن واحد يشوف له يشوف شي كذا فاته في التنزيلات. كان عيني على حاجة كذا شفتها في دكان، محل اثاث كان لو رجع اسبوع للوراء قبل ما يخلص التخفيض بشتريها هذي.